Wala non no injiji nanaata emotion ba nonno yimbe nanaata. Ngam kambe injije de ngala lakel ko eytcan e nder majje.